نعم مهم أن نتابع الأخبار دائماً <hesitation> مميزات ذلك أن يكون الشخص على اطلاع دائم بأحدث ال <hesitation> أخبار وأحدث الأمور الحاصلة في المجتمع <hesitation> عيوبه أنه يبقى عنده <hesitation> توتر وقلق من الأمور الحاصلة والتي ستحصل.